Toetry man̈okana hanan'irô dofin àby io, irô zen̈y man̈ana intelizensy an̈abo aviô ami'zay tsy hay karakôry fataon-drô fa mampiasa feo maro irô io koa fa misy raha tian-drô volan̈iny. Misy raha tian'irô aboàka irô ami'zay anaty ran̈o mahay araiky misôtisôty àby io.